ثقافة الولايات المتحدة متنوعة بشكل كبير، يعني كونها مكونة من العديد من الأعراق، فيعكسونها في الموسيقى والأفلام والرياضة والأعياد، متلًا عيد الشكر من أهم الأعياد اللي يحتفلون فيها.